اول شي اني اسويه لمن ارجع الف سنة للوراء هو انو اني اتأكد من انو وجودي فعلا هو حقيقة، و انو اني اي - استكشف الفروقات بين اي- الف سنين الماضية و ألف سنين العايشة بيهم هسه و استكشف التكنولوجيا الي ادت الى اي-تطوير اي-العالم خلال هاي السنين.